Toh unyin ime ishu inbeme ajeme i bweri ni inji je a ŋwe ama ni dak imbɔo imjɔɔ ashor infe imbɔɔ, akwa shin jemu u sabon gari coŋ ni jee jee bɔɔ ni jee anaŋ awe me kon in shin jemu u kano in ji jee in jebɔɔ in jee asheta embɔɔ, ashir ulafia, shin jemu kaduna, neaŋwe aŋweyir jebɔɔ imbɔɔ ashir ulabas shin jemu uhucha shin jemee egbak shin jeye ashu shin jee ovɛɛ injee usham inje jee bɔɔ bɔɔ shir anaŋa bubum shi jee ni haa tuŋinjeme ogwo anaŋ <hesitation> inyaa me i jeme aliin anaŋ kako eme i jeme ajwei ni in jeme okulek cok aweŋ hano shin yara je jin jee aseta radoketee, keji jéé keshe je je gbokpaacheyi ibwe iree shin jeme apanda injee uneshir nu góo jeme akojok o shiishin jeme na aɛi gajere inje unashir shin jeme a umakudi inti jebɔɔ. Cok a naŋ a me ki na jéé no injee na naa me haji dai jiya ba eme eme ishu asha i me han yarime anaŋ han fanyime ubin abɔɔ kana kpea ba, amma oneŋ hanoaŋwe me sha kɔɔ imee ikpa ni jene fan o naŋ hano cok abin eme shine haa ne me baa na nabar iji emee in shini igbataayi ba shim jemuokok shiŋ jemu uceek in jeme atorn in jeme ukojok in jemu ukui duk anaŋ, ame shin jeni yare cok anaŋ eme feŋ me shin je ni yara in je oham ts duk onaəgoma me feŋi anaŋ emebomeme, reŋ amma de boɔ shɔɔ tue ime nahe jema hum nahi nwemibɔɔ ba, amma ime shin jene inyi inje asheta ime incheŋ igbama me igtari i tayo inshema ana ame shin guni ijee be, amma anaŋ ame bɔɔm inshina jee bin a me yam shin ame tin feŋ me meti jeme